Pi fari li pulizìi di na manera efficienti cu l’aspiraturi, comu prima cosa s'hannu a livari tutti li mpidugghi di la càmmara e nèsciri li seggi fora o canziàrili nta un latu. Na vota ca l'agnuni è liberu, accuminzari ad aspirari lu solu e jiri caminannu parizzu senza lassari nenti darreri. Na cosa importanti di tèniri in cuntu è d'accuminzari di la parti opposta a chidda unni c'è la porta.